Tek e shtunia pincar Palermën, pincar u trafiku, pincar gjithë i makini çë ngë gjejën postexhu, tek e shtunia mënd zgjonesh një skaj më tardu përçë mankari siritinën më parë bure tardu, na do mënd flësh një skaj e mënd rilassaresh, però xha ke l’ansia përçë isht e jarrën e diellja e pran ë e hënia.